O̱bo̱ko̱me ane i o̱bo̱ko̱ fete bebe-e i brana o̱ba̱ba̱ bebe-e i inete ogiye ke okongo swate okongo me peleba i okongo me pelete bebe ane opiki fite i piki inete ba-a bebe-e japu emi oboke me i na ni derie i̱ inete ba-a bebe i piki ina beba i piki ba ipiriba te i ke wari boba moku i̱ ani ke wari bote-e i weni tatari fun ke ibiokuma o sikiri o sikiri o sikiri o sikiri i fun me na minji na ke osikiri wenii osikiri famate bebe-e keni na ibianga emi be i piki keniba i ani keniba doko-doko ma te renima, i weni keni i̱ piria bebe i wari bote-e i brana ani keniba i̱ ani sikiriba i ani sikiri famate bebe-e, fun-o ani ingeri sikirima because obokome jai ani fite i ke bo wona derie wanimiya jai piki fiya te duma simewere te wa piki ani fai so moku i ani ke bote bebe i meni ani sikiriba, fun ke ibioku ani bio swate, minji ke ibiokuma ani bio swate ani sikiriba i anisikiriweni ani siki fam te bebe-e ani saki i̱ ke obio swawariye goye-goye i kiri kuro ma were. Ayo emi, ke anibio swate ani kunu warei mengba, ke ani bu swate ani <hesitation> belewarie mengba goye-e i̱ ani ye kuroma were so moku i okome ke ani ye wenii ani̱ ye fam te i ke bele bio swaba. I ani ke belebio swate bebe-e i meni minji kalai ke swaba meni ayo me kirite ke swaba meni sani̱ ke swaba meni ani belema werie goye-goye ke swaba. Moku i̱ okome ke swafamate bebe-e i meni ani̱ dariba ani dari wenii ani darie saki i piki ani gbon ibele lama dikieri welaike swawere bo ayi ani bo, oboko me bio ani somute butu. Ani okome ke darie saki ipiki ani dikiye wenii ani bo dari weni i menike fulo soba bebe-e i ani weri sote ani bia burabia. Jai emi wa ani ke odu soi bebe-e oboko me i okome ke ani ke kromate i ani yei weni ani ye famte bebe-e i̱ sõ famte i̱ meni ani ke minji ekemaye bio swaba i̱ ani ke swate bebe i meni werisoba te̱ minji me ani bo fa-aba ani̱ bo fate bebe ane o̱du̱ soye ani bõ fate bebe-e i meni ani sutuba apapa pulo okiba ke ani sutuba i ani yeweni̱ ye famte bebe i meni ani sinte ke pani ke bo swaba ane odu soye i ani ke panibo swate bebe-e ani saki i ani ye kuroma were te. I ani ye famte i meni odu me so fam were te meni obokome ke anibio swaba so that ani bari loko-a odume bio ani kuro were ani bai loko-a i fiye so̱ i ani be biobele yana i but fulo soye me kuma ane i okom e ke ani ye famte bebe i meni ani sinba, fulo soye me jaipu so piki fri-e̱ jaipu so̱ piki fri-a but yeri ake fulo soi bebe arani sutue a ani sutu-te bebe-e jai fulo me bo ani kosiye a okome ke ani ye famte bebe-e a yei ye ane tie a meni piki ani ani sutuba a ani sutuweni ani sutu famte bebe krokonye ane ameni ke fulo me soba, a soweni aso famte a meni obokome ke swaba. Obokome ane i obokome fem bebe-e i̱ bo̱ku̱ma ani sikiri ane tariye i̱ bokuma minjina fun na ke ani sikiri treme i ani so̱ i ani be belebio swate ani belema ba wui̱yi̱ na ani ani kumana waiyi na ke swa i̱ okome ke yete bebe-e i̱ meni ani sin kuromaba i ani sin kuroma te bebe-e. I meni ani werisoba te minji me ani bo kumunu wenii te ani bu ke odu so̱ famte bebe-e i̱ ani ke odu sona ibim bebe i ke odu so bari bra ane ipiki ani-yewere, i ani ke piki fulo so na ibim bebe i ke fulo so bari bra ane ipikike aniyewarie, tominegba goye goye gboruba ba fulo so-a, tomimengba goye-goye piki gboruba be odu so-a ane miete sakila obokome ane yeri ake animibraa jai oboko emi bise i piki ani bambebe-e <hesitation> i̱ piki ani oferimabia i ke okowari soi yeri a okowari ke iyoboko yea-a aniba-o amujega fetebo-o a bịi̱-ba miries o a ibiokuma sani ke anibio swa fun ke anibio swa, belemaye ke anibo swa. Because yeri fiya tom inaogbo ane fige even yerima fiye ye so okome ana ke ani sio. Sõ i oboko fem bebe-e obokome õrõ-ju bio simai be̱ pi̱ko̱ me na oro-ju simai bo ayi mengba sinfaba. Iyeri brana piki okeni-be be i piki ibiokuma ojume finjite o̱ki̱na-ibiye okiba piki okina ibiya ye goye-goye i piki ke ingumaba te ibiokuma o̱ko̱kome yeba ane yeri ake obokome lekiribra i ke aniyete ani piki torubiõ so̱te tõmi piki fiye-bebra